Moo i buka i la saamoo loŋ noo. I ka apeperee le. Parisiko saamoo, wo be ala bulu, ala, wo be ala danmaŋ ne bulu. Parisiko niŋ ite ko nna saamoo nko be ňiŋ ne ke la, tumaŋ doobaato a se ke noo i maŋ futa a ma; tumaŋ doobaato a maŋ a sotonoo mee, i ka, i ka a pre, i ka a parepaaree le, i ka a perewaari fanaŋ. Moo la saamoo i ka a perewaari le.